اه شوفي أنا <hesitation> ممكن <hesitation> شخص واحد بشكل كبير يبدأ يأثر على مصيره بشكل كبير أنه هو مخير وبعض الأحيان القدر يلعب دور فبيكون هو مسير بعض النقاط المعينة لكن أغلب النقاط بيده هوا يعني مخير أغلبهم.